די זאך וואס איך האב די מערסטע ליב צו טוהן פון ווען איך בין קליין איז, די ערשטע זאך וואס איך דענק ליב האב- צו האבן צו טוהן איז, צו ליינען און שרייבן, ביידע. איך פלעג פון ווען איך בין געווען זייער קליין פלעג איך ליינען זייער אסאך, און שרייבן האב איך אנגעהויבן אביסל שפעטער